Ore ken ke'ren i kami ore to ka ijik ren i kami ore kami masaki ngonto supunan ngonto wi <hesitation> yuma' kami wi mangala liya luwaken wu rupa nu rupan hula, hula mamo, ku rupa apa te rupanu ake maloso wu i numan kami te te undamne oro' ngonto i kami masaki ngonto ku ore nognto ti'i no ku mangase bringus, te undamne ore sumokol te liya, wu kundir ren suwa'ne rupan nu madu, madu hula ore maluhae wu panaopan wu rupa te su liya wu inuman te undamne ore ke'ren i kami to ade-ade ren te undamne